Dela India pos tien de sel comía assín con perhumis i gustus intesus. I los pratus tienin de sel coloríus. Mu raviosa la comía tapocu no me sona. Me sona que sea más raviosa la de Tailandia o la de Méxicu. Mira, án abiertu un restorán indiu en Caçris, Tandoori pon en el letreru, ara que lo piensu me sona qu'essi es el nombri duna rezeta, comu el curry peru menus anombrau.